Fomba hitsaboa rangotsy na kinky kelikely: -Fañadiova ñy faritsy maratsy, -Manahaky anizay ñy fampiasa kiremy <shushes> na ñy fanafody mañampy aminy ñy fitsaboa, -Manahaky an'izay koa ñy fampiasa ñy fitaova manoka; -Ñy fisoroha aminy ñy faharetany ñy rangotsy na ñy kinky amin-teñ'eñy.